Na pala umpamana jenis jenis alat pang parmasakan on adong ntong na dandang pala dandang on biasona i pake baen ma rebus dei manga rebus mangkukus sanga get pamilas aek na biasona pamilas aek pala ngantong baen marmasak indahan pe bisa dei anggo mate najolo lampu i bagas biasona baen marmasak indahan dei i pake dandang on jadikan i pamasuk mentong i tu <hesitation> anglo aha i tu anglo na biaso i, baru tokinnai i rebus ma indahan on sampe sekitar satonga masak dung ma satonga masak tokinnai i buat mei dandang dung idandang ikukus mei indahan on sampe manjadi masak dung masak tokinnai i padiar me soni jadi biasona karakter ni indahan na i pamasak i dandang i um aha dei um serser indahan nai banding na i pamasak i mejikjer pala amben na sering i mate lampu nalewati jadi sering dei mar masak i <hesitation> i udon palanga i aha i dandang, pala udon biasona memang biasona i pake baen mar masak aha mia i marmasak indahan mia udon on memang peruntukkanna inda unjung ipake baen nalain kecuali, mungkin baen manga rebus kacang palanga mangerebus jegang pake udon pala dandang tong biasona i bagas ipake baen aha dei baen mar masak aha marmasak sup ningia misalna harana ntong pala mar masak sup kan angkon na lolot dei minimal tolu jom mantong marmasak sup so tabo kan jadi. Biasona gok mei ibaen aek na i pala marmasak daging dua kilo ipamasuk mei tu dandang i i pamasuk naprjolo ntong daging i mei parjolo i aha i onga do i rebus do i rebus dung i rebus tokinnai sampe sajom ningia mulai turun aek i isi muse aek i dung tokinnai kaluar sude kaldu kaldu ni lombui dot kaldu ni tulangi ipamasuk mei bumbu nai bumbu na madung i goreng ipanggorengan i kan i panggorengan dung i panggorengan tokinnai pala abis i adong muse ntong guarna teflon pala teflon on tong ima panci aha i kan panggorengan na ibul na menek i biasona i baen pala baen manggoreng goreng dei biasona i teflon on pala menggoreng oni adong muse ntong pala a wali angsa wali angsa on biasona baen marmasak gule daging dei pala ari rayo pala umpamana marmasak daging sakilo ningia marondang pake angsa na godang i mei ibaen i na paling godang angsa nai kan oni ntong adong muse oni kuali pala kuali adong baen manggoreng adong baen marmasak pala kuali na menek ntong baen manggoreng ma manggule manggule na sotik sotik kan pala kuali na godang i ima i baen mambaen ma-ma- aha marmasak kuah ni lontong mar masak mie mangaduk mie so godang tempatna adi pala umpamana marmasak mie baen dongan ni lontong pala ari rayo biasona pake kuali na godang i mei.